जे कुखडीन रो ती जे कांग तेर माली कांग रेख जाई रो ती। जे काई कुधुं ती नुंग मांधरीन देख भाव रेखेन ती जे आयन लागेन। ती जे आईड़े वाईड़ा कुखडु कुखडु कुखडु करेन जे। ती जे माली काई जाई ती ती नुंग दानान अप ती जे काई अथे। शान्त अहिजायं ती जे मेल जाई। यो ते ती नुंग कुधुं काई अन्धार लाम ने घाहिंग होचलू। ने देखाये ती जे काई आयन लागें आईड़ा आईड़े ने जे। पीचाँ चे तिंद्रा रोहे ती ती नुंग उस लाईक्या ने दे लाकते।